<hesitation> a la fin d'la zman-a preferisu andé a fe 'na caminada ën muntagna o da se no ën bel gir ën bici o ën muntagna o s'le piste ciclabil o da se no pasé ël fin dë zman-a ën famìa anche a l'esternu d'la ca